Tv kanjum e ɗun huwa ta ɗatal jaɓugo satellite signals. To ɗum jaɓi satellite signals, sey ɗum waɗa decoding signals ɗum. To ɗum waɗi decoding satellite signals ɗum, sey ɗum waɗa procession majum. Decoda ɗum sey waɗa procession majum, to waɗi procession majum, sey waɗa display majum to screen. To waɗi display majum to screen, sey ngiya, sey leñol ngiya ɗum.